Ny appareil photo numérique an ilena ananjy alongany mazava ho azy fa fangalana sary kara mitovy amina téléphone regny mi izy a fa mampiavaka ananjy fogna izy tsy de <hesitation> hoe mora feno be zany memoirany fa efa misy carte akao de afaka zahavanao amin'ny fotoana mampety ananjy, afaka sasanao koà sary agnatiny mivoaka avy akagny.